Yayapoa vaera escultura tuyuapope, oɨmetako yandepoki kuanunga mbaravɨkɨpe, oïmei kuanunga mbaravɨkɨ iyaporeta, oipota, oaɨu ramo, yaikatuta ko yaeka ɨvɨ ikavigue yamoamaja kavivaera